La paat wib'al meeya <noise> reh qa'sa k'eh naqmaj nkamaj reh nah tojom aluz nkamaj <noise> kore'eet reh nasaam nawaqsaam ameeya wila k'eh paat meeya nkitoj reh nawaqsaam ameeya wula reh naj tojom kore'eet janaj axaraal nah tojom nah tojwa naj tojwa are' chipaam laa la banco reh nawaqsaam ameeya reh re'ee kore'eet rikamaj aweh q'uun nawehsaam cha ja'ar nkiye' taqee' je' préstamos reh nab'anam qa'sa taqee' nab'anam janaj apaat nab'anam janaj aa naloq'om janaj ach'iich' naloq'om janaj re'ee axaraal naloq'om ee re' qa'sa taqee' pan apaat wula k'eh rikamaniik laa la wi'b'al re'paat reh meeya re' yahwur pan qatinimiit hoj k'eh wilkee' wulmood janaj risik'im apa' nawaqsaam ameeya ee nkisuj aweh ja'ar xa re' nawilam qa'sa rumood kikamaniik kore'eet la banco man kiroo ta kore'eet la wunaq nkiq'ar lalaa' manek' ru'uum k'eh nkib'an cobrar ee kore'eet wula janaj plan apare' nkib'an Re'ee kuxkurik rikamaniik wula mood nakamana na naa tusum bien ameeya reh kurik chila onteera re'ee inkamaj ee riye' kikamaniik la wunaq taqee' pan tinimit re'ee pues janaj lugaar apare' seguro nawika'ka re'ee nkikoj qa'sa taqee' je' pataq negocio reh wula mood nah wesaam koon ameeya kore'eet reh tah nah b'anam nah peh'aa pan la laa banco re'ee yahwur pan qatinimiit k'eh qa'sa taqee' wula re'ee k'eh cha hoj wunaq nqakoj k'eh cha qawinaqel ki'kamana are' reh re'ee nab'aq saam ameeya onteera necesario chipaam la qak'achariik loo' tanto ke je' nakamana <noise> je' nawaqsaam ameeya reh naa sacham q'uun o kore'eet reh nab'anam ahorrar entonces la banco pues k'eh rifunciones wula ja'ar demaciado riutulidad